Ni jo jéganul sinukuréén saan nak sirooŋ mé numaal saan umimé maal mat siyogéén so: ékaaw, éñaru, érigee, énaab, ébook; asiil arok yo ékongorong; sasu pépé sén sirooŋ numaal. Ēfool, ébalaas, nétuguñ so nak sirooŋ mé numaal. So may muroŋum so bo babé; so mimpé: bérooŋ fatiha, narooŋ numaal.